די בעסטע וועג צו נעמען א פיקטשער פון א מענטש איז, אויב די פאון אדער די קאמערע איז אביסל שיעף, פון אויבן אראפ, אז די נאז זאל נישט זיין פון אונטן ארויף און מ'זאל זעהן די נאז, נאר ס'זאל- ס'מאכט די מענטש אויסזעהן דארער און שענער, <hesitation> מען דארף עס נעמען גענוג נאענט, און מאכן זיכער דער מענטש איז אזוי ווי געסענטער'ט שיין אין די פיקטשער